په جنسیتي توګه د انسانانو بدلو په اړه زه هیڅ نظر نلرم ځکه چی دا یوه نوي طریقه ده او زه پدي اړه معلومات هم نلرم او نه هم ما داسي پېښه لیدلي ده چي چي په جنسیتي توګه یو انسان ځان بدل کړي .نو زه پدی اړه هیڅ کوم نظر نلرم او نظر هم نه ورکوم ځکه چی زه معلومات نلرم کوم وخت چی ما معلومات پیداکړل بیابه نظر پدی اړه ورکړم